<hesitation> איך קען נישט טראכטן, <hesitation> איין זאך וואס איך קען טראכטן פון וואס <hesitation> מ'עסט מיט פלייש, און ס'איז נישט געמאכט מיט סטארטש ס'איז געמאכט מיט א וועטשטעבול איז אנשטאטס צו האבן פאטעיטאס <hesitation> צוקוועטשטע פאטעיטאס איז דא <hesitation> בי... בינס, צוקוועטשטע בינס.